भाषाभाष करता असताना ओगेपोंन संभाळुंक गोरजेचे। फुड्डलो मोंइस उलोइता तेडना ओगेपोंनां तो किते सांगता। ते आइकुंक जायी ताजे उलोवपांत अदकोल घालची न्होइ। ओगेपोंनां आइकोल्यार आमकां फुड्डलो मोंइस किते सांगुंक। सोद्दा ते कोल्ता ओगेपोंनां आमच्या उत्तरांचेर आमी नियल्ल। कोरो येता ओगेपोंनां संभाळल्यार जोगदीं जाइना आणि शांती। अस्तां पुण्ण साप्प उलोईनास्तां रांवचे न्होइ गोरज तेडना। आपल्य मोंयाची गोजाल एका मेकाक सांगची।